हम्मर स्मरणशक्ति आऊ एकाग्रता बढईना खाना कह्लेक काजु, बदाम, किसमिस आऊ मच्छी, अन्डा, कफी आउर जाके नरिवल <noise> येने पर्तियाँ।